Nikkinami mi jaba ceede dow awaddina am saahu feere ngam ceede do to awaddani am mi wawan mi naftira be ceede man mi sooda ko mi mari haaje malla mi sooda ko ayidi waddungo am man amma do awaddani am hunde feere doole mi naftira be man ko miyidi ko mi yida